जेब्रा ने घोड़ा एकीत परिवार ने दुई सदस्यच्छे। सरीर पर काले धोले पट्यावे। घोड़ान चेत्यारला गल्ला गरांग रोहे। गोहडाते चुटा रोहे तरें। तिंद्री पीट थोड़ेक सुधी <hesitation> रोहे। आसाननी ती पालने काम दे। जंग लियावे। कौम सामले सुने मनुषिन। चाम्डतु इतरें मोटो सावे। गोर्मी सहन करे तसर रोहे। तेज दोडे। दुर्जेन सवारी बदले काम दे। तरंक फूर्ति लावे। ती बोचने काम ममाहे रोहे। पूछ लंबी न बाल भूरा रोहे। जेब्रा धौला ने सफेद पटी न काली पटी वाला रोहे।